Ah ity lahateo gne sarigne fanam-pahabolo kô, sode ho tapatapahagnareo fahatagny eo, agny ako ity eh, hit- hiteo sara ny pôzigny, io ame sary io, da tandremo so de sy arakaraky le tiako anila atao raha ny nareo ôh, da mba concentré sara.